لو أجدر أتعشى مع شخصية تاريخية أختار توماس اديسون، أبي أسمع منه شلون كان يواجه تحديات وما يستسلم رغم الفشل اللي مر فيه ،خصوصا لما إخترع المصباح أحس الجلسة معاه بتكون مليانة إلهام وأفكار عن المثابرة والإبداع، ويمكن أستفيد من طريقته بالتفكير وأطبقها بحياتي إن شاء الله.